इन्सेच्त्स् बेल के चोम्मुनिचते कोरे। लिके दिफ्फेरेन्त् त्य्पे ओफ् छेमिचल् रेलेअसे कोरि केने, य सोउन्द्स्, सोउन्द् प्रोदुचे कोरि केने, अन्द् किसुमन् सिग्नल्स्, विसुअल् सिग्नल्स् अथे निजे च्रेअते कोरि। मने चोम्मुनिचते कोरे, अरो लिके सोउन्द्स् जन के छिर्पिन्ग्, किसुमन् थके लिके अ ग्रस्शोप्पेर्, फल्लिन्ग्, बेल के मेअनिन्ग् छिर्पिन्ग् सोउन्द् कोरि केने। जुन्तो ओप्पोसिते मेअनिन्ग् इन्सेच्त्स् थके, हत अत्रच्क् कोरे, अरो लिके किसुमन् इन्सेच्त्स् असे लिके विन्द्छिल्ल् योन् सोउन्द् प्रोदुचे कोरे। हत हते योन् चोम्मुनिचते कोरे, निज जुन्तो ओप्पोसिते मने मतेस् थके, हत अत्रच्क् कोइ ब घरोन्।